drom gena ena gahi duhuru gena maha ngone so tolo ena sema mafu bolo hate rasi ena sema madihuru, anggena bato ena se ma doya ngaramoi gee ne ma madihuru lamo ua, ua se sema doya ngarimoi ua se ngone tolo ena sema mafu bolo so cako ena sema hate gee ena madihuru lamo foloi.